راه وينها من العباد اللي ما عنديش ياسر صحابات وخير صحابيتي معناها بدقه. في بعضنا غير الخير. وتبيني انا يشكروا فيا ويحكوا علي هكا حاجات الملاح خاطر احنا بنعتبر اخوتيت يعني. راح نشكروا في بعضنا ياسر.